Pantalon maaɗa a weƴƴitanmo pawaa hen njamndi paasirdi ndi. Hinnoo aɗa sowa aɗa paassa. Paasugol kaa, non woni no neɗɗo waawi siforaade ɗun. Ko tawetee so a waɗii ana miilee, <hesitation> pasaa faa ŋarɗa kaa.